Npɛsɛ ida oka blɛ kucɔ kɔ̄, ipɛrɛk <hesitation> npisɛ kutuma kɔ̄ nna, kafi kɔ̄ pɛsɛ kutuma dɛ nzɔrɔ agā iblɛ nna kusrukpɛ na zɔrɔ ku srukpɛ 'si fɔlugba nna klɔ kusrulɔ rusono nbɛ na nna zɔrɔ nbla dɔ rubɔ mɛ najeriya, nklɔ nbla mɛ nbɛ kɔ̄ nbɛ pisɛ kutuma kutum kɔ̄ pisɛ nnɛ nza cɛnɛ inɔ kpɛkpɛ muna ama osi tɔlugba kɔ̄, bɛ cɛnɛ kutuma. Ncɛnɛ kutuma ibɔ? Cɛn kutuma kɔ̄ nmɛrɛ adza agā kusrak nnɛ, adza a magaranta nna kɔ̄ nnɛ tara, mɛrɛ ba <hesitation> iwe t mɛrɛ iwe nnɛ nma weje tsa wege asoo ba za dɔ bɛ me aklodzi tsa muna bɛ kɛ nkpilo adɔ̄ nrɔ ma osi bɛ tɔhgba ka ke wejɛ atsa soo, nyɛ tsa soo nnɛ kɔ̄ ba ma aklodzi ma dɔ̄ la aklɔdzi nnɛ a bɛ shɔ tɔ lugba gɛ kɔ̄ nshɔ zɔrɔ a gā iblɛ cwe nwa ka a tɔlugba lukpɛ itsi mɛ anɛ tɔ cɛnɛ kɔ̄ la ndigi yɛ yɛ, n zɔrɔ musɔ runɔ nkpi ligini musɔ nyɛ zabɛ kɔ̄ ba bɛ man rin cɛnɛ kɔ̄ ba ma nan nkpi lo Tɔ minyɛ kɔ̄ la lo ɔsɔ̄ ba musɔ zabɛ nnɛ nkpi ligini nnɛ ncɛnɛ kucɔ isala nsɔ̄ ba munɔ ka nyɛrimela a dɔ̄ <hesitation> asi miya la zɔrɔ idirɛ la ɔsɔ ba za kɔ̄ kucɔ sala nyɛlo muna bɛ vɔn kɔ̄ ma nan nkpi lo nkpɛ ricɛnɛ nna jɛmɛ cɛnɛ muna ba kpɛ bɛ ma na cɛ kɔ̄ ndɔ̄ nza nnɛ nnɛ, nkpɛ cɛnɛ ha bɛ lo kɔ̄ la nakuma naa jɛ cɛnɛ wejɛ a musɔ a ana mizi kɛ tɔ nnɛ kɔ̄ njɛ cɛnɛ kɔ̄ nda na kutuma nnɛ kuma iniyɛ kɔ̄ la dɔ̄ na kutuma nsɔ ba nnɛ aza mmyɛ mimyɛ isala kucɔ na kutumala nmarɛ adza, adza kuma ba wusɔ nimɛ bɔ kuma imɛrc kɔ̄ ndɔ̄ mɛrɛ adza nnc kɔ̄ ndɔ mɛrɛ adza nnɛ gā kɔ̄ ndō mɛrɛ ba nnɛ nkɔ̄ ba naba kɔ̄ ba na nɔ <hesitation> jaraba ba bɔ kɔ̄ ba ta adza kɔ̄ ba mɛrɛ nnɛ ba lɛ bu kpɛlɛbɛ kɔ̄ ba bɛ dan gbagbasɔ agā kɔ̄ ndɔ̄ mɛrɛ ba nnɛ ba nini kɔ̄ gā kɔ̄ mɛ dɔ̄ mɛrɛ dɔ̄ iba nnɛ nwa to iba wgba. Ipɛra lo kɔ̄ dɔ̄ kɛ myɛ dza lo kɔ̄ nmorɔ agā ka a na na dɔ kuskukpɛ kukpo nnɛ ka nini mijɛ ka gɔ akatrukpo kɔ̄ zi ka bɛ ka bɛ swara ka kɔ̄ imɛ gasikiya inɔ <hesitation> jɛdadi ɔsɔ̄ gan kɔ̄ mɛ yaka kɔ̄ mɛ mɛrɛ inɔ nnɛ kucɔ nnɛ wa kɔ̄ inɔ nini mɛ dɛ kɛ Kɔ̄ inɔ gɔ akɔtrɔkpɔ kɔ̄ zi kɔ̄ inɔ bɛ kɔ̄ inɔ bɛ cɛ imɛ na. Ipɛrɛ kɔ̄ nza mnalɛ lo alɛ kɔ̄ a zan ayɛ mɛ ci dii cɛnyɛ bɔ gā kɔ̄ njɛrɛ nnɛ adɔ̄ tuma bɔ adza iba nnɛ kuma du icisi kɔ̄ ba bɛ kɔ̄ ba bɛ kuku pɛ kɔ̄ ba cɛ. Minyɛ kɔ̄ njɛ ɔsɔ̄ ba kɔ̄ la na kutuma nza nnɛ nnɛ iba ma ba dɔ̄ minyɛ rusono wa, la lo rusono ɔsɔ̄ ba kɔ̄ la dɔ̄ na kutuma aga-aga lo jɔ̄ kuso muna cɔ ritre la ijɛ blɛ kɔ̄ nna sho kutsa kɔ̄ pisɛ ina nkpi wa nkɔ agalo anrɔ, kɔ̄ isho kutsa bɔ alɔɔ imɛ yɛ muna ka dɔ mijɛ ka kɔ̄ imɛ na aga mɛ dɔmi bɔ ini ikutuma kɔ̄ ndɔ na ɔsɔ̄ nnɛ aza jɔ <hesitation> kutuma la kɔ̄ la dɔ̄ na cizi ɔsɔ̄ nne a za jɔ kicɛ muna la na kutuma ayɛ la ligini rusono kuma a dɔ ɔsɔ̄ la bɔ abɛrɛ mɛ kɔ̄ la na katuma cici nrɛ kɔ ipɛrɛ si ba nini kɔ̄ ba yana kukpo nɛ zan agalo na ama nnini kutu kɔ̄ ba yana nnɛ kɔ̄ nmalɛ zan nɔ jɛ kɔ̄ isisa nka drɔ nri kɔ̄ nna nkpi kutuma mɛ kɔ̄ nna na kutuma kutu kɔ̄ a dɔrɔ nnɛ nna klɔ nkpɛla bɛ itsi oka kɛ kɔ̄ pisɛ imā bɛ kɔ̄ nyaka yi kɔ̄ yi nini cava nkɔ̄ ba dɔ̄ kutuma jɛ kiyɛ kɔ̄ na kutuma nnɛ akɔ̄ nɔ nwa kɔ̄ Wɔ brɔ yɛ na kokuwa aka nɔ nwa kɔ̄ ɔ na nkpi kutuma kɔ̄ ɔ da kulɔ ɔsɔ̄ abɛrɛ wɔ kɔ̄ yi na kutuma cici nnɛ na, ɔna kɔ̄ na makacɔ wɔ gba ɔsɔ̄ ba kɔ̄ yina nakuma nwa kɔ̄ an tɔ yi lugba nnɛ, ka tɔ nɔ adza ka risi la misalɛ la kɔ̄ la mir dza agā nnɛ adɔ̄ misala kpɛkpa wa la mɛrɛ adza kuma kɔ̄ la dɔ ba kikɛlinwa kɔ̄ ivɔ kɔ̄ ba na kutuma ka tɔbalugba kɔ̄ ba dra nya kɔ̄ kɔ̄ rabɔ la anɔ rusono oka nnɛ kɛ, kɛ kɔ̄ nkɔ̄ tɔ bɛri kɔ̄ nbɛnɛ ata la kɔ̄ la nni tɛ antɔ la lugba bɔ bɛ kɔ̄ nma oka vnwa nnɛ kwe bɛ na ka kucɔ kutuna me kɔ̄ dɔ zɔrɔ nnɛ kɛ nza cɛnkuc, isala lomuna kuma akisi mub kwe kɔ̄ nlɛ kutuma tena n <hesitation> sho si kutsa tɛ musɔ nnɛ an jɛ zuzwa munɔ bɔ wo Awa kɔ̄ nklɔ kɔ̄ nklɔ rusono kɔ̄ bɛ didrɛ ɔsɔ̄ adza mɛ kɔ̄ osi dɔ̄ nnɛ ɔsɔ̄ nyra mɛ, nɔ kutume nnɛ kɔ̄ nma nyra na, kutuma nwa nnɛ nnɛ ba kɔ̄ nma nyra na aklodzi kɔ̄ kɔ̄ nma nyra na ntɔ bɛrɛ mɛ lo lugba lukpo mɛlo lu gba ka ma nyra nkutuma <hesitation> lakpa akutuma nwa nne nnɛ nke aza manyi kɔ̄ ncɛnɛ kutumɛ nwa nnɛ nnɛ na za na pɛ kutu kɔ̄ ndɔ bɔ nzanne nnɛ muna ama osi atɔ mɛ lugba minyɛ kɔ̄ ba dɔ̄ kɔ̄ dɔ̄ ri kwekwe kɔ̄ ba dɔ bɛ nnɛ kɔ̄ ba bɛ li kutuma nwa nnɛ nnɛ osi ma adɔ ba lugba mda kutun kɔ̄ la bɛ yari kɔ̄ la dɔ ne cici tɔ nnɛ iba kɔ̄ ba dɔ̄ bɛ nne ɔsɔ̄ a tɔ ba wgba mada kuma la mimyɛ kɔ̄ la lolo kutuna me osi a sɛ kuva kɔ la na klɔ rusono la klɔ kɔ̄ bɛ didrɛ itsi rusono ni kakplɛ ribli la ngwabɛ!